हाँ बिलकुल इंदरधनसुषा रंगु मा अलग-अलग फूल वोंद जन की लाल रंगा गुलाब ,नारंगी रंगो गेंदा ,पीलू सूरजमुखी अर हरी एंथेलियम नीला ब्लू बल्ब ,जमुनी लवन्डोर ,बैंगनी विओलिएट यु रंग वे सकदा छिन।